Este tiempo ahiyo kuu nrechunda kuu enero, vixi kuun este yua té este febrero nja'a nuu vixhinga marzo apartir anduu bueno yuua chi venduu ini tuu kani nde abril ini xikaxa mayo, njan na'a no saví ñande anuu kani nuu junio machi yo'ó, este rute julio este yo'o yee ita yo'o yee, mes agosto ayuan chí ha kuanutu saví, septiembre yuanchí <noise> njan xa'a njan ndonde xa'a octubre onda tuu oxan nduu noviembre tonda saví bendito este njaí diciembre a konii tunja iha akuiya.